tua ziheɲu sin dɛ mu sin ma tete um mu yan bɛ'a benɛ a wo'anu a do mu dan a be sonu yo dan wa um a o'o ɲuza wa o uwa ɲu ɲu nɛ ma le han tua berobe a yo o han tua o'o zenu ma'o o bera tomu vo uwe oyi cɛ susun mu'a benɛ wa'a wu'anu non'on ɲa apo